Karazagna môfo le eko: môfo dipegna, môfo bota, môfo jôfo, môfo lafariny, môfo menaka, godrogodro mbola môfo sentriky, misy môfo bontika, misy môfo fontsy, môfo ambazaha-a, môfo sahôgno.